A bisioea bisio ua koperaapa iibaa are uka o biubiuapa oo'ore bo'opoi'oo oo'ore sikuuru raataro boraa ii tabiririarei ha orubai boatoi ua horiraapa itokopaita kareeau pirio bo paapakoro haia oru aira pirio rairakabaroo boorii boatoi. Hioko'i rohearei ii'aa bisio pitabaa hitaka a boorii abeepa rohearei hioko'i oo'ore bo roko'ai ahokoupa iiboo. A bai abeea boorii ua tuusipita o ato'atoabaa oo'ore ua hukuraapa oiraba oo'ore pu'apitee a kukupita bisio pita, ariha bii'ee reetoro hioko'i ii'oo aarei roheoarei areoepa oo'ore bo kepai. Ha oru bai ua hori ua horiepa boatoi, oru bai ua sikuuruepa hiokoi reheoareha kraisis bo reto'ooareha bo roko'ai boikiro hioko'i oo'ore sa biubiupita aba'ohe iisio haa ori'ii'aa a ato'atoabaa oru bai ua horiraapa boorii boatoi aru uka itokopapita abeepa boorii eipa'ooarei oiraarei bo ruuruuto'e ee, ori'ii'aa bo ruuruto'e orubai boorii boatoi teera'aroarei. Tu'uoaroha ii'oo a bisioea bisio baarii ua abeepa baarii ua hukuepa ua hukuepa oehara bo roko'ai hioko'i boorii papo'uu ua o ebuepa bo kepairi- bo kepairi ia hisi'apiteea oirare boorii boatoi, boatoi kepai a hisi'apiteea oirare papo'uu, ii'aa hioko'i a bisio ebuepa bisio. A parukoro piteea boorii iiboo husiroriarei oiraae oo'ore bisio pita boatoi uiiaa o bira hukuia roga'a bisio eipa'oo bira tateea bira ai'obaa kai eipa'oo a riiriiriba sa o tagaru ouruu a ouribohara. Boo ore bo husirorirei parukoro kepai ii'aa. Ha boorii boatoi ua bisio ua hori'uiaa kai ua horiraapa a bisioea bisio oru boisi'ara ii'aa oru oira uare piiribohara peekira bira uka bobosuia orubai uare opa'opa uiaa ua bira tapuruibohara iibaa oru oira are bisioabaa, a aripuhara piteea oirare oo'ore papo'uuhusi.